Sa kõnõlit mullõ, et sa tahtnuq minnäq kohegi lämmä mere saari pääle, kohegi India ookeanihe, kas Seishelle pääle vai miä nuuq olliq. Et es pidänüq kuu aigu mitte midägi tegemä. Et saat sääl rahuligult ujjoq ja päivä võttaq ja niisama videldäq ja ringi jalotaq.